والله ما أظن إن لازم البزورة في المدارس يقعدون يحفظون القصايد عن ظهر قلب، ليش يعني؟ على قد بس ما يفهمون الأبيات ويفهمون الكلمات، وإديهم أكمل، مو لازم يكونون حافظينها عن ظهر قلب، لإنه مم مو وقتها ولا زمانها القصايد.